الشهرة فيها مزايا مثلا إنك تفتح لك فرص تخليك معروف في مجالك وتجدر تأثر <hesitation> فيها الناس وتساعدهم، بس بنفس الوجت فيها عيوب زي فجدان الخصوصية وتعرضك للانتجاد المستمر، عادة ما تجدر تعيش حياة هادئة بعيدا عن الأنظار، التوازن بين الاثنين أكيد هو المفتاح.